मेरे से पुछलिया जिन्सो टॉब पहरने बारू लागेते हैं। मैं जिन्सो टॉब पहरोतनती। जिन्सो टॉब <hesitation> मैं लाओंन नती। मां साइटना लाओंन मैं जिन्सो टॉबने ये सुब पहरोतनती। मैं जिन्सो टॉब ने पहरी <hesitation> बाजार न जाम।